چوکۍ ماته کار، پیسې، استراحت او قدرت را یادوي. دا چي زه اوس د یوې چوکۍ په اړه فکر کوم، نو زما ذهن ته کار راځي، ځکه چوکۍ د کار لپاره کاریږي، او همدا راز چوکۍ د قدرت احساس هم چاته ورکوي. د دې څخه مخکي مي د چوکۍ په اړه فکر نه وو کړی، نو ذهن مي د داسي ناببره پوښتنې جواب ته نه دی آماده.